بجد بحب أوي الاجازة مع عيلتي بنعمل فعاليات حلوة جدا وبجد بنروح نصيف ونستمتع سوا مجربتش اني اقضي الاجازة قبل كده مع اصحابي لكن حابه كمان اني اجربها مع اصحابي ، بس اكتر حاجة حباها مع عيلتي عشان نستمتع سوا وبنقضي وقت حلو اوي